Ma shumë kisha pas qef me hangër edhe me gatu n’shpi se sa me hangër n’restoran. <hesitation> nuk e di çfarë ushqime bojnë n’restoran, çka nëse dikush punon pa dorëza ose nëse dikush punon <hesitation> jo mirë edhe ushqimi edhe pse osht i shishëm nuk osht i shëndetshëm. çka nëse helmona? Ushqimin që unë e gatuj n’shpi kom kontroll çka jom tu gatu edhe çka jom tu bo, edhe e blej krejt taze vet’.